شد الخيوط هذوكا تع الصباط، زيرهم مليح بعدها سبق سباحتك هاذيك حكم بيها السيور و حاول دير عقده بالسيور و حاول دير عقدة بالسيور، شدها مليح ربطها، زيرها <hesitation> أضبطها مليح و بعدها أطلق السيور هذوك، شكلهم على شكل- على شكل فراشة و خليهم هذاك.